A-o travaggio, à quelli giorni de autunno quande s'é tornæ da-e vacanse e beseugna comensâ torna à fâ a vitta de tutti i giorni, e aloa gh'é quelle giornæ tutte pægie che no ceuve ma no l'é manco bello tempo, e se travaggia e bòm.